E fagnalava e GPS eky aloa raha e fahafantarako anazy izy da oe Global Position System, zany oe f- masiny anakiray entigny hagnambaragny oe amiriagny i toeragny io na amiriagny izy io zao, izany oe fi- ff- fomba entigny hitadiavagne raha very na ohatry aniasika oe fomba entigny hitadiavagny toeragny raiky izà gn'asane GPS, izay e fahafantarako anazy.